aranya hewa nkosama nkosama dhanu dham kopendi dham dan sya hewa hewa kankara peo dham diya ma peo dham delem sya jila dha jili modan to modi sya yarakade